अगर कवनो बुरी रानी हमके एक उचे टावर में कैद कइ ले त हम कइ तरीका से मदद खातिर केहु के बोला सकिला पहिले त हम टावर के खिड़की से टावर के आस-पास देखब कि कवनो मनई वहाँ से गुजरत बा कि नाही। हम ओके आवाज देके बोलावेके कोशिश करब। अगर हमार आवाज ओह मनई तक ने पहुचे त हम अपने आस-पास देखब कि कवनो छोट-मोट सामान बा कि नाही। अगर कुछ मिली जाए त ओके उठा के फेकब ताकि ओह मनई के ध्यान अपने ओर आकर्षित कइ सकी। ओके कवनो ने कवनो तरीका से ए बतावेके कोशिश करब कि हम <hesitation> एह टावर में बाटी।